. Gahameh ewu che ijcwu jibhi nshep keh ekpewah nterencha che ewu ede buran enonghem meh esemma asimeh nfaseka asa heh erunhibi asi ekpewa ewuduma mpalintima toghe ifundo hebana uhibibi eronkeh hehewe etem cho etem eburi epiwoh osankw iwu neh ede manda fanghe isereh sam isabeh shep bhp mana nhami nyinke yan nansi idik si ekpa mosa ebinokpabi buro osuma imah erengh kebenseh amamanda meh ewoh kimbiri wam muh okumo idik inih ijibi etoren khemi mfumesheng ndoni di sama abeh ngarah meh inyinhe iyan ewyni ijibho minhonye bhe burubeh obinokpabi him efa onengha beh moh owabhi seh oyaybin eh ewujibhuji edibi aranghe kpen adamibeh dam meh beh dam etemi esi owa hemem onung kpanang kpen ohuhu din otereh oyi banba kwe onen kpenang kpen are idi dasha si wubiham ntem oronghe bi uwuhime kijibah oyini be ahama abua hah akpah mawo odebi ewu yi keh isibah onun gho asimeh owo ototok ma asi anongho oyok etem edamme oyok fumu timo odamamo utimu iwo hetem cho chimeh iwe mo ntimi nungha bi ewu keh ijibah asimeh aseng eden are nwa nwa okwo hameh oham aneng agbua beh atima adewo otokk ahameh ewunduma ekameh ewun ejibha asimeh arengha eden areh innah otok etoghe heh ekoh etoghe doh ekpanem edoweh . Uwuno beheh bi ah atah kanemeh keh etogha dah ntokhu mkponkwu kanem ajehi cheh ajehe etogha cho oyok asine asakwokeh akanoyok kahameh ewuh keh ham mo ijibha eburo ijibho nwo kwu nkaneh etogha nduma areng eden aroh onung koh otogh ekpo odeh obeneh bi ayo okwo kah omohama mah kwa kanemeh ade atogha agbua adewe ekpo mma anenghe ewunduma kah meh ijibha.